Ia! Hafaka heverina ho karazam-borona i pingouins, satria izy manana hendrika mitovy amin'ny vôrono, aveke koa izy, manana helatra.